Preferiscio ammiâla a-o stadio perché o stadio o l'é un de quelli pòsti donde se vedde ancon a presensa de l'umanitæ, da spontanietæ, da creativitæ, da libertæ; a televixon a l'à ammassou a poexia do zeugo do ballon.